ahey lawonif lallesinen abba hihubetiey, ishinenii saa dibi lawon fa gar aadha tantena saa diibi maal elmeno feden maqan waameni, maal maqa sun dageet hinduf, reenen saa dibi maqa unum kabdi ishenen, bere tikka fa, mal ishin lawonif iyo reenen wotissen abasun aba ishi ti'ss himbeedi woishin dagarteetkaribu suni hin' yaatu barum abbasun gess barumsun deetiey.